نحب الغزاله، الغزاله رمز <hesitation> لل-الجنوب التونسي ولتونس، موجود برشا في تونس في الجنوب و <hesitation> مزيانه، مزيانه <hesitation> برشا، عينيها حلوه برشا وتحسها حيوان <hesitation> تنجم أنو هو يكون رمز للجمال في العالم، يعني <hesitation> نحب الغزاله بالقد، نحب هكا تصورها وخاصة عينيها كبار هكا وحلوين ورموشها كبار، ممكن <hesitation> خاطر مانحبش الحيوانات ال-اللي تاكل اللحم.